Alura la carn <hesitation> per cunservela bin a tuca gelela, ma per pa tantu temp, ad ezempi për dui o tre meis a va in, pöi a dipend da la carn, però se no üna volta a lu bütavu sut a la sal, però sut a la sal pöle guarnela ën po dë menu e oramai a s'dovra pa pi bütela sut a la sal, tüti l'uma ël cungelatur, tant a val cungelela, però fazant atensiun a le tempistiche